اللغات اللى انا بعرف اتحدث بيها هى اللغه العربيه واللغه الانجليزيه و القليل ن اللغه الالمانيه لان انا اتعلمت المانى و انجليزى فى المدرسه فا كنت قادر ان انا اتكلم بطريقه لبقه فيهم و قادر ان انا اتعلمهم بسهوله وحبيتهم بصراحه لانهم كانو سهلين جدا وكمان المستر اللى كان بيشرحلنا انجليزى و المانى كان بيشحهم كويس حلو جدا فا انا حبيتهم بصراحه وبقدر اتكلمهم